اذا كان فيني اختار بين العيش على بيت على شجرة او بمركب يصلح للسكن كنت بختار المركب لان المركب بيعطيني حرية التنقل اجدر اعيش في اماكن مختلفة واستمتع بالمياه والطبيعة من حولي عيش في مكان متحرك وأكتشف اماكن جديدة طوال الوقت أما بيت على الشجرة ممتع ومميز لكن يكون ثابت في مكان واحد ما اجدر اغير المناظر.